Ku ma olnuq piloot, kiä sõit läbi tormi, ma ütelnügi lihtsält inemiisile, et sõidami läbi tormi, aga ärke murõhtagõq, selle, et tuu om tävveste normaalnõ ja seost saa väega lihtsähe läbi sõitaq.